Eeh! ukaongeza nyama uhihifadhie ikae kwa muda, nyama ida uisenga senga. Ukamwida kuisenga senga waikaanga na mavuta. Ukabinda kuikaanga kuibugika ilaa, ikae tuu ijeli peho ili ipate kunyaa vitana. Na pia kama kama ni nyingi badaha kuidoa keo keo ukawinda vitana wanyama nikamwezua. Wekaa hezuaa ukamjaha wahengiza nyumbani ule ukadoa kidogo dogo wembika. Mwanae ukadoa kidogo dogo wembika, mwana mpaka henda hoo heziishie.